صراحة أنا بحب اسمي شيماء، عشان الأسماء جزء من هويتنا وبتعكس شخصيتنا وإسمي جدا جدا بيعكس شخصيتي، <hesitation> وعشان غير الاسم بحس شي مثير ما بشعر بالراحة مع اسم جديد، وحس ما بيمثلني كمان الاصدقاء والعائلة لما يعرفوني باسم الجديد أحس بيكون صعبة عليهم عكس اسمي الأول إللي من أول ما عرفوني وهو معاي.